اي لازم الانسان يكون عندو ذاكرة مليحة وليش لان تخيل ويحد عندو زهايمر وينسى كلشي يغوح ويجي ما يعغف غاسو من غجلينو بينما يعني احيانا الويحد انو ينسى الاشياء الي تعبو ينسى الاشياء الي اذتو اي هذي انا معاها بس بشكل عام لازم يكون عندو ذاكرة اي جيدة